Jetako chaqueta reta jare opavi oyoaviavireta, oime ipireriva, oime ñanambujuva, oime tuisaba, oime misiva. Erei kuareta se aiporu jae ko oimeta mbae arete oyeapoyabe jayave amonde araja kua jokua areteape